Tuu tüütäs niimuudu, et sul om suurõ purgi seeh säändseq piprõteräq ja sis sääl om kork, miä käänd. Ja kui sa korki käänät, sis sääl nakkasõq teräq ringi käümä. Ja naaq tegevägi piprateräq väikeses purus.